Eey, hakika dabbaji wawan mara endam ba ɓi adama ɓe waawi ɗo waɗde yimɓe laawol, kadi doo ɓuri ɓurnde. Rewɓe ɗiɗi kala ɓe waawi waɗde ndimon, no ɓe jogii jam, hoɗugo, ñaamugo, tee sabugo. Nyaamudoji no ɗiɗi like seŋo, chimpanzee, dolphin, elefanti, e kurci ɓe waawi heɓde e yimɓe. Seŋo ɓe ndiyam hoɗi jommakon e ndiyam e sabu so ɓe waawaa jogude. Elefanti ɓe ndiyam ngoodi ka ɓe mbulɗi rewɓe ɓe, e ɓe ndiyam jeyaani goɗɗo. Chimpanzee ɓe ndiyam huɓɓu, fittaare, e ndimon. Dolphin ɓe ndiyam naamni, ɓe ɗon haɗi e rewɓe. Kurci ɗiɗi ko parrot e koro ɓe ndiyam no ɓe yeeyii, tee no ɓe sabaani so rewɓe ɓe ndiyam mbulɗi. Ko ɗuum ndiyam rewɓe waawi jeyaani e leydi ɓe.